हमेँ भूत सारे रंगो के नाम आउत है। जैसे लाल, सफेद, काला, हरा, बैगनी, नारंगी, भूरा, पीला, जामुनी। गहरा नीला, मूंगा रंग, फिरोजा, चांदी जैसा रंग, चुने का रंग।